<hesitation> Aban wɔ <hesitation> asodie anaasɛ n'adwuma keseɛ wɔ yɛn sikasɛm mu. Ɛfisɛ yɛhwɛ mane yi mu a, ansaa na biribiaa bɛtotɔ yie no gyesɛ mo sikasɛm no kɔ yie, nti abane no deɛ a ɔbɛyɛ no, ɔno ne bɛhwɛ sɛ ɔbɛgyegye toɔ na ɔde aabɔ ɔnane no ho bra. Nti ɔgyegye toɔ no a, saa toɔ na aa he ne ɔbɛyi bi aatua adwumayɛfoɔ ka, ne saa toɔ korɔ yi aa ne ɔbɛyi bi de aayɛ akwane, ne waayi bi nso de abue bue nnwuma aama mmabunu no aanya bi aayɛ, ne ɔmo nya bi yɛ a sika a ɛbɛfiri mu aba no, bɛde ɛno nso aabɔ kuro no mane no ho bane, ɛbra. Nti yɛhwɛ abane no a, ɔwɔ adwuma keseɛ paa wɔ ɔman no sikasɛm ɛne ne ntotoeɛ ne ne nnwuma mu. Ɛfisɛ ɔno ne bɛbue adwuma na mmabunu nu aanya bi aayɛ, sɛ wammue nnwuma a, mmabunu no bɛnnya bi nnyɛ, saa nso ne sɛ wamma sika amma bɛantumi annyeyɛ yeyɛ ammue bue nnwuma annyeyɛ akwane ne a akokɔ nnwuma ahodoɔ mu a, ɛntumi mma <hesitation> ɔmane no ɛntu mpɔne. Nti abane no wɔ adwuma sɔnn paa wɔ ɔman no sikasɛm ne ne ntotoeɛ mu. <noise>